देखो सा हुकूम हर प्रकार रा जानवर रा अलग-अलग क्षमता हवा। जसा कर बंदर एक प्रकार रो अड़ो जानवर हवा जको बड़ी-बड़ी छलांगा लगव ने जना है। अणि बंदर बौट फूर्तलो हवा अणि बो बौट बदमास हवा अणि बो मणका ना डाकण अतिनु अतनी बागा हा।